Lehmäq ja kitsõq muidoki tundvaq ärq uma perremehe ja ja muidokiq võivaq ka lakkuq timä kässi ja ollaq sõbraq jah. Kõik olõnõs, kuq sõbõr inemine timägaq um.